Eny, mahare marary ny zava-maniry satria <hesitation> raha tapahanao zao ny hazo de lasa malazo izy. Ary raha tsy tondrahana, tsy karakaraina ihany koa de mety ho lasa ratsy tarehy izy. Mety tsy mety mamoa izany hoe ie misy zavatra ilainy ka raha toa ka tsy vitanao iny zavatra ilainy iny, dia mety marary ihany koa izy.